බූවල්ලන්ට ඔවුන්ගේ වටපිටාව සමඟ මිශ්‍ර වීම සඳහා ඔවුන්ගේ සමේ වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔවුන්ට ඉහළ බුද්ධියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට හදවත් තුනක් තියෙනවා කියලා මම අහල තියෙනවා. මීට අමතරව ඔවුන්ගේ විශේෂම ලක්ෂණයක් තමයි ඔවුන්ගේ රුධිරය නිල් පාට වීම.